Ny sinoa dia olona tia karokaroka an ary tia milofo amin'ny zavatra ataony rehetra. Tia mamorona izy an, saingy mahay maka tahaka ihany koa. Dia izany rehetra izany an no mahatonga azy ho anisan'ireo firenena matanjaka indrindra maneran-tany. Sy mahatonga ny sinoa anisan'ireo matsilo saina indrindra eran-tany.